हमे मुलाक़ खेलन के नाम ऑठ हैंगे। हमने क्रिकेट खेलो हैंगो हमने हॉकी खेली हैंगी। हमने फुटबॉल खेलो हैंगो हमने बॉलीबॉल खेलो हैंगो। हमने खो खो खेलो हैंगो हमने कबड्डी खेलो हैंगो। हमने बिलात सारे खेल खेले हैंगे।